Ny fômba fiasagn’ny ciseaux amy zao oh, <hesitation> misy ôlo manàpka lamba amin’izy i, izy vin-draha ro hely nefa maragnitry, de izy aminje edy tiregny karahan’igny de manàpaka karaha zay raha tôantegna ake to de tapaka. Man-Misy ôlo manàla randragna amin’izîgny manjary anapahagna lamba. De misy koà karakarahagny zaridegny, amboàragna zardin. Fô izy vin-drahà ro nefa izy mahatapka rahaha.